Raha sendra hoe may ny laoka dia may ny lapoaly an dia ny dia ny hanadiovako an'azy: asiko rano aloha an, dia asiko ranontsavony an, dia kosehana amin'ny paille de fer, na ny tsatsako vy moa izany an, dia izay izany no hitako hanaovana an'azy aloha, dia asiko rano mafana raha ohatra be menaka be ilay izy dia rano mafana no anasako azy.